आजकल तोह फ़ोन देख्नु अंदाजा में नई लगे सकदु पर फिर भी तुमता तोह में बोल नई सकदु पर ापुर में तोह जन दिन माँ ापुरी तरफ से क्वे फ़ोन हे वे जालु अपु तरफ में काम से काम दस बारा बार तोह देख डेलू